Anuxu nani iho iho ijuna ndavaru yuu ndavaru, takaña ndevana takaña ñuxua ndadai tikuu ka'a ndava'i an nduu ndavai itá nduu kuka ján ndakui iho onré iho viko ndava'a onré tayetu viejo tayeen nai nini ndo ininu taka ñuxuu ña'a, ñuninio ni ninu taka ndó nuuka nini vestido vestido kue vestido kuii en njuan jén njuna ka'a taka ndoni noo nai, chitui liston ndiki nikuna yuxua onré iho viko nduxanduu ñe'e taka taka ñandute ñei ndakoti, vanri iin yein nei lan chachún nei chún nei ñee xhenin vadii i iin nduti vandii. Ñuuxua jeñuu ñaña yuu ñei ndei latuila hi i landudi, iin refresco ndui vandii onre ñuu tuu viko viko ñuxua viko januu, koo fradia iho reunion kachí nai ho taka teñuu taka taka tejo'ó nandui nachiko kandii ndikuna ke takate kanda viko ján, uu uni nduu nandute nachiko kandate jen njuna te'e ndavate ndanute na'a kete kete kanduu nduukuu ondiko kete ya'a chún ondiko kete cha'a, nduku ya'á kuñu nduku chi nan kenda nuu te ho koo kete nudin ndoyo'o okokena kete nikunan iho nun njanuu, te ndavate nadava njen no'on no kai nenate tenda nute genjun nikuna, niu niuu nuu njanute an ndoko kenró kenró. Yanduku jande joo jenro ndoko nroduku ñe'e tenande ndoko tunduu, nikona yenduu nikona ndavate ñanetetu ndavte cha'a ñetuu ña'a ndadute ján yikoña ditá, ndavaña yanidite nduu jan ñete ndanone tute nanchiko kadate, ndavte kun ndavate comida ke'e takaña xuu ña'a ñuñe nun viko ján ken nduña takan nudiko kii ñe'e ndojo iho nduu viko januu iho tuu keño'o tute nuka ya'a kaite, ñenduvena ndanduna ave'e ñente tuu domigo ñe'e ndavate ñente tutikate ya'á ñe'e te yunru iñanru xuu centavu o iñava ñenro takaña unuxua, kue tini tui kii kundei ñunuu yunuu nua kachi nai onre nduu viko ján nikuna yetui ndavai ndavatuu yuu ndavai je njuana yuu ndavai. Ndavai yee luchi uu yikeye uniyiku komiyiko o'on yinkachi, ndavatui ndichi ndavai kuti njuina ndavai hi nduu ndavai ndo'o ndavai ndo xhindo'o, ndavai yo'o kua ka'a vee dave keñón kachi nai chí ndono ndavai yo'ó nikuna ndavatui chinda ndavai, ho iho ñutuxua iho iho tukava iho tuu kue vidii iho nispero iho tuchí, iho tuu kue china'a iho nduvee iho nanchina nii ñei njuna ñeitu tuu vei kua njuu nduu, nduu onre abril iho pakuu iho ndita nuu ndichi kachi ñayei yujei ndavai ndei jejunai ñee takate añete nduve yete nduvee nduu iho kue. Nduve kuii nduve nuu yuku kachí iho duu ndeya kachi ñein yijein, jejuna ñe'e iho yuxua yenguna nijunatu onré ñetui viko chijanua ñei nijei xhite yei ndojoka iho ñuxua ñoo onré tuu, ndajuein ndute yadii ndajan nai ndakai kuudu ndavai cha'a chún yei ndo jio ñuxua njei njunai, ñetuu ñe'í ndanui duki vandii koin tudii iña cerveza ndokadai ñuuxua itui la'a nrute vidii kachí ndojo ndai naá konvivir nai yekuila.